I Hostafakemaly zany no namorona ny repoblika torkia tamin'ny taonjato fahatelo amby roapolo sy sivanjato sy arivo taorian'ny firodanan'ny ampira Otam. Ny tanàna tamboholona kosa dia lasa ivon-toerana lehibe tamin'ny ampira maromaro.